Sarìu propi niente brau a fe ël mecanich, dë mecanica e d'eletronica e d'eletricità s'na machin-a në capisu propi niente e cuindi savrìu pa da che part ëncamineme e alura s'a ie cuai prublema vadu dal mecanich e i dizu guarda püra ti perché mi n'a capisu niente